Ba chuka gam ma nda oh ji nu buru ma ji nu mbadu awuru mukpoema su onu nu owu ka isi nurima obury oma ju nu wenne otu nda em equ nu the ju mba wuru nu mukpoma su oun au ehisirike ehi nu owa ka azi unrima osu ha ohu osu pie bu avah neze, osi ku mpay yor voah neze becase ye ki wege eleg we pu eh ku si nu elegive a su la ahu anayes, asuku ga un esisi un abade bu yeke nyera budu azi unrima obula ma yoru budu obulamasi ja wa badu ibe nye rim budu eh un nge ki nyeri budu ka ahugala anaya akusivu na kita Kela hl banks ongerem nu ogologo bude onyerrya thi nu su thula yı em bezi budu ta paa mazi ta Su obulası ya runu ka mee wenre my mbc wene ma ora ka mu besi masi nu iriemema su obure ki nwenere bu dola oburu oma hele buburi ziri nu atu na huta elu ahaya aziri budu nkpoma osuo nu nu elu eserike. Izila bodu izi chi bolan ikela chineke chineke ima nem sumesibudon ihunayin ihuyin isoran inakenal or yaziri bodun or ya gal nu suru chineke yin karal onu simasi budon nuhin nu nbedo kwen pal woquosiri oboroma marukan mari yin oko ba don ma wata kiri suru chineke nu chim eye sugunu onu nu so so so thunal badan ibem so gbumana ihuna ye me ga hujor kanu nhan ome ga bu nujor itumo ogu badun iben ogbu bia or bo oko bandon kadon wholona nnu iyan omegabo hon jor canna nu hame gal bo hujor itu ma ogu n badon iben monbo okor o bia gada hannal nu eli ikwerre abogal badon abolada bishi a bo landa nmehi abola ndebishi be yin hunam ye mega hunjur cannal nu ohum megal bohanjar ma eli ka nu go zia nu eli ibiaru bo eli ye biala meren enhen bu han wenal gurun nu iri otu wennal gunrun nu iri canu nu eli itewerre bu yen biala menu err hen ya biara bia wenga ngozi karu yin wen eli. bet chineke ka isogu gal oye zinu eche bal nu guzi massal nue li ka azinurima nu eli bu teai aba kpa esoi nu elia bikon so chioki ke ral ma ranka mari yin nugal aporim tan nkolin tan kbanu essiri nmehil ma yem messiral nu eli kban runal mehal okoribia ma watakiri messiri kban na mmehal ma siri buelo nu eli ikwerre chukike yingarai azi tan maker ogazi ihinnu imehasila bada iben ozi yin zon buzou ozi yatiba ama buzon biala iwhuna yin zon ga buzon cannal nu than omegal no honjor hon megal thumasila yin gbaga ama kanu massal nu nhon megal bo iri ari okpa egbe ya la nu okba nua ogubi si ya la nu bisi ozi ye gbo badu ozuma yen gba ekba ozima yin kba ma so kobo ghubisi amemaziri nutul than na yin ka kwu oziri nu otu buroma anu biko.